भारत की संस्कृति दुनिया की सबसे पुरानी और अच्छी संस्कृति औसो काय की। भारत मुझ विविधता हो की लोग आतके भारी धर्म के लोग रहो इनकी भाषाएँ इनकी जातियाँ इनकी परम्पराएँ मुझ सबबुक एक साथ दो भारी। भारत देश हमारे दुनिया के सबसे अच्छा देश ओसो ती के धर्म परिवार खाना कला संस्कृति योग आयुर्वेद देवी देवता वसुदेव कुटुंबकम्।